विदेश म अगर मोके किराया म गाड़ी चाही तो मोके। ओ एजेंसी म जाना पड़ही जहा मोके गाड़ी मिल जाहि। वहा मोके अपन जरूरी दस्तावेज जमा करना पड़ही ओकर। बाद कुछ पैसा देहे के बाद मोके गाड़ी मिल जाहि। ए व्यवस्था अब अंबिकापुर म भी चालू होगईस हवे।